بعد عشر سنين نتخيل روحي ما نقعد في تونس ونسافر لبرا نمشي نسكن في بلا بلد أوروبي وإلا في أمريكا وإلا نمشي نسكن في كندا الخيار الأفضل كوليكا ممكن آآ كندا لأنها مفتوحة ولأنها متاحة للچميع الناس كلوليو لنچموا يسافرولها ويبنيو اه حياة چديدة فيها.